सिलाई मशीन कपडा सीवनन एक मशीन आवे। जीत पैर वाट पेडल मारीं चलाले कालाग अधुनिक। समय महाईं मूटर लगाले काई कपडा काहला भी। छोटा, बोड़ा, मोटा, पतला काहला भी होईचे। सीवाईजे सीवनन विधी ते निप पतल हमंग अत्र। पर कपडा सीवनन काम मशीन करें अधुनिक यूग। महाईं रेल पर कारें आवना बाज गई घ़र मां उप्योगी। रोहे सब काजे काम दै कमाईन साधन भी चे।